ماں رے گھر میں فروٹ زام آویسے گوبی سے پٹاٹا سے مٹر سے ڈونگری لاہنڑ مرساں بدہو ئی ہوٹلاں سیں آوے سے، موالی سے پنڑ کھورائے زام سے۔ فروٹ تو بدہی جام لاوے سے کوئی دودہ سے ڈئی سے پالک سے لاوے۔ گوبی مٹر بینگڑا سبزی ماں رو سوکرو زام لے آوے۔ ادرک لیلا مرچ بدہو ئی زام ہیئیسے۔ کوئی پٹاٹا کوئی ڈونگری کوئی صوف زیتون بدہو ئی لاوے سے۔ روٹلا ئی لاوے دودھے لئی آوے کوئی بسکوٹ لاوے کوئی کیلا لاوے کوئی صوف لاوے ڈونگری صوف پٹاٹا زام آوے موالی سے پنڑ کھورائے زام سے۔ فروٹ تو بدہی جام لاوے سے کوئی دودہ سے ڈئی سے پالک سے لاوے۔ گوبی مٹر بینگڑا سبزی ماں رو سوکرو زام لے آوے۔ ادرک لیلا مرچ بدہو ئی زام ہیئیسے۔ کوئی پٹاٹا کوئی ڈونگری کوئی صوف زیتون بدہو ئی لاوے سے۔ روٹلا ئی لاوے دودھے لئی آوے کوئی بسکوٹ لاوے کوئی کیلا لاوے کوئی صوف لاوے ڈونگری صوف پٹاٹا زام آوے